Tu nayiu ja saa hora chaa nakani inííí pero a veces tuu cha chii tuu pos a mi sa’ari, a ni ka’ari tua nu saaari jaa núni, núni a ni ka ka’ari ji nayiun xii na ka’a vari ji nayiun tua a chii, a ni sa’ari in ka jikaa ja kaa vari xii naun, tua chii cosa a ni sa’ari kuu a kai jenaíí tua.